Han satelitira zɛrɛ zɛrɛ cunu mi ho be dimiyan a wa we ji han imazira a wa we ji ho intɛrnɛti a be sunu doso ho mi ho wa hɛri ma ɲusin ba siantifikira ro pli de dimil pie dab daltitide han twa yo mibini a we dɛra ni tun na donk <hesitation> he ho yura nɛ wa yan yo mi pipian mi ana mi ani mi baro toro naso loro naso yo mi dan lɛspas abe ni bewobe nɛ yo mibin mu'i ci ma co'o co'o to ni beso mi a li ni mi uwe ni tun wa kwa